समानता से समझ आयेल की हम सब्बो ला सब मन के समान भाव से देखे बर चाही। हर स्त्री, पुरुष के हमन ला एक भाव से देखे बर चाही ए हर हमर नैतिक कर्तव्य हवे।